Temiu asiape oyeapova ipöra ikavi seva jaeko kirai jaereta oñono yave ombopo mbopo itembiu reta omboyƚ guƚnoiyae jokua salteada jei supeva ombo frei retayae jare ombopupu reta yae jokua reta jare oñonoreta ƚtakupe jare tatapƚii tata iaramboyae täta jengätu